باش نبدل الرويضة ديال الطموبيل غادي ناخد السيبورا اللي كطلع الطموبيل للفوق شوية غادي نطلعها غادي نحل الرويضة غنحيدها و غادي ناخد رويضة جديدة غنركبها غنزير الفيزاكرات مزيان و غنحيد ديك السيبورا و هكا غاتكون الرويضة مزيانة